Ni iñu kee ja nani chimi te xiiko katande'éña'axi jiaa tiuu xuuka'ade ja vaaxi te taaxiixi kue'e a ka'anxi ka'anxi ja kuu in te kuu a ku'udexi ni xi'ide kodi ja chimi jiaa kuja kaaniu'u vaaxixi xiitandaaña'axi te seguro ja io dañeroxi xi kui'iaxi kaatniu'uxi na kuja io te in ndiiyi a io in ja kuja chimi ja ja a xi'inindo ja nde'e kutiuxi ñiiñu ndee yaaxixi deja vaaxixi xiintandaañaaxi tedi xe c <hesitation> plir takaderaxi neexi vaáxi ku io tiikui'ina kuxi naka'ando.